Jam pak e mërzitur ama mirë jom. S'kom kshu kurgjo krejt osht n'rregull, veç jom bo merak se dikush na ka lajmru që kompania ka mu myll këtë vit dhe kemi me met pa punë. A din sa shumë veta jemi, tepër shumë. Nuk e di çka boj as ku shkoj, duhet prej qitashit me fillu me gjetë, me lyp dicka edhe me gjet naj punë t're.